Epɛ dɛ etow w'atar a, idzi kansͻ dadze a edze rotow adze no si do ma ͻyɛ hyew. Dadze no ayɛ hyew ewie no edze w'atar a epɛ dɛ etow no to pon do na edze dadze no fa do nkakrankakra nA eyɛ no dɛmara kɛpem dɛ atar no n'enyi bɛtsentsen yie. Sɛ atar no n'enyi tsentsen yie a nna ͻno atow w'adze no ewie. Iyi mu no yɛ ahwɛyie ama w'atar no annhyew.